طبعا من أهم أساسيات المجتمع هو التعليم، التعليم يخلي المجتمع راقي، يخليه واعي ومنفتح، الناس يكون عندها وعي كافي، وعندها <hesitation> رقي بالتعلم، ورقي بالمعاملة، وفي عندهم قانون لكل شيء، ما نشوف شيء عشوائي، كله منضبط بالقانون.